माझराम सगळेयाचे आवडीच्या अस्तात हे संसारांत। माझरांचे सत्तर आणि तीन तोरेंच्यो जाती असतात। हे माझरांक आमी वेगवेगळ्या तोऱ्यनी वांटूंक जाता। ओशें केंस असलोलीं लांब केंस असलोलीं मोटवे। केंस असलोलीं केंस नसलोलीं आदि काय माझरांच्यो। जाती म्होळेयर पर्शियन, ब्रिटिश लॉन्गहेयर, मैन कून। रॅगडॉल, बेंगल, साव्हाना, इजिप्शियन माऊ आदि।